شوف, السيجي اللي نبغي نحكي عليه هو لا سيونس, واش ايكزاكتومون لا سيونس, هو الايكولوجي, هاكا كي تحكي عليه تحس راك الافوا تفيد و راك تستفاد و مام كلي تخرجو هاكا بحاجة بنائة, ماشي غي راكو تحكيو جوست باش تحكيو